Koa karaha zegny ndraiky magnotany za hoe tegna tsy fanaoko za va i raha ty, de za avake magnontany azafady mpivarotra, sao misy taille, le taille-gnahy zegny, izy avake koa tsisy hoy izy, de agnontaniako zare sao afaka magnamboatra tsisy mivalaka amin'io, na izy koa tsy afaka magnamboatra, agnotaniako, aiza tagny afaka magnamboaragna.